แต่ก่อนกะมีแต่แบบกะ ATM แม่นบ่ล่ะ แล้วกะกดรหัส เดี๋ยวนี้กะคือกะกดแบบเงินบ่กะบัตรไปเลย กะคือดีแหละ แล้วกะบ่ต้องไปเฮ็ดธุรกรรมไกลนำ เฮ็ดในโทรศัพท์แล้วกะจบในแอป

มันบ่ยากแล้วเดี๋ยวนี้ ในออนไลน์มันมีแบบเปิดบ่ใซ้บัญชีไง ใซ้ใซ้เอาแบบบ่ใซ้บัญชีใซ้ได้ มันใซ้เลยรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเก่า

บัตรประชาชนเลยอันดับแรก คือทุกคนห้ามลืม แล้วกะเตรียมเงินไว้นำ ร้อยหนึ่ง ห้าสิบบาท ไว้นอนบัญชีอะ

ข้อยเลือกออมทรัพย์เลย แล้วกะหาธนาคารที่มันมีดอกเบี้ยสูงสูง มันสิได้คุ้มต่อการแบบ กะเอาเงินไว้ในบัญชีแล้วกะฝาก กะกะสิได้ดอกเบี้ยมาไว้เป็นแบบ ค่าขนมกะไง

ข้อยปิดไปเพราะว่า ข้อยกะมีหลายบัญชีแล้ว แล้วบัญชีนั้นกะบ่ค่อยได้กะไง แล้วข้อยกะเน้นกะบัญชีที่กะประจำซะดีกว่า มีหลายไปกะบ่ดี

ยากอยู่ เฮาต้องหาเหตุผลในการปิดบัญชีอีก เฮาปิดเลยซื่อซื่อเฮาบ่ได้ เพราะว่ามันต้องมีเหตุผลไง

ข้อยโอน PromptPay เบอร์โทรศัพท์เลย ง่ายที่สุด จำง่ายนำ

ธนาคารเกียรตินาคินเลย ข้อยเห็นออกมาใหม่ ให้ดอกเบี้ยแบบสูงแฮงสำหรับคนที่ฝากเงินเก่งเก่ง

สำคัญหลายเลย เพราะว่าถ้าบ่มีบัญชีธนาคารนะ เฮาสิเก็บเงินไว้ไส เก็บเงินไว้เองเดี๋ยวเงินเฮาเสียอีก เฮาลักอีก

ข้อยว่าเดือนหนึ่งควรมีจักสามเทื่อ บางเทื่อมันกะระบบบ่ได้เสถียรปานใด แอปกะบ่ได้ดี บางทีแบบเบิ่งยากอะ มันกะบ่ได้เข้าใจทุกคนเสมอไป

ห้าร้อยกะสูงสุดแล้ว สภาพเศรษฐกิจตอนนี้คือบ่ได้ดีอิหยังเลย แค่มีเงินฝากกะพอกะแล้วชีวิตซุมื้อนี่

ตู้ฝากเงินเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว แล้วกะเชื่อม OTP กะเข้าไป

ยามเฮามีเงินสดไง แล้วเฮาอยากเอาเงินเข้าไปไว้ในบัญชี เฮาบ่อยากถือเงินสดหลาย เฮาเฮาเลยต้องแบบ ฝากเงิน

กะสะดวกอยู่ แต่ควรมีตู้ ATM หลายจุดกว่านี้ เพราะว่ากะกะอีกธนาคารหนึ่ง กะลงไปไกลกะ

ดีกว่าสมัยก่อน เพราะว่าแต่ก่อนเฮาต้องไปฝากให้ธนาคารเป็นคนเอาเงินเฮาเข้าบัญชีให้อะ เฮาเลยบ่ค่อยสะดวกส่ำตอนนี้ไง

ถ้าธนาคารที่ข้อยเลือก ข้อยกะเลือกธนาคารที่ข้อยกะมาแต่น้อยน้อยเลย กะมาประจำ เป็นการที่แบบ กะง่ายที่สุดแล้ว

เก็บเงินสดไว้กับโตโตดีอย่างหนึ่ง เพราะว่าบางอย่างในซุมื้อนี้โตต้องโตเงินสด แต่ว่าบ่อยากเก็บไว้หลาย เก็บไว้ในแอปดีกว่า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

กะอาจสิมี AI มากขึ้นกว่านี้ AI อาจสิเป็นคนฝากให้กะเลยด้วยซ้ำมั้ง

ถอนเงินหลายอยู่ เพราะว่าเฮาต้องซื้อของเฮาในชีวิตประจำวันเฮา ไหนสิของกินอิหยังแหน่

ห้าหกร้อยเลย ข้อยเอาไปซื้อของใซ้ในชีวิตประจำวัน เพราะว่าพอเงินออกมาสิ้นเดือนจั่งซี้ ใซ้ใซ้ต้องซื้อของใซ้ ใซ้ต้องถอนเงิน

ตู้ ATM เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว เพราะว่าอยู่ใกล้มากกว่าที่เฮาต้องไปเคาน์เตอร์ธนาคาร กว่าสิต่อคิว ยาวกว่าเฮาไปสิเฮ็ดเองดีกว่า

เพื่อการใซ้ในชีวิตประจำวันเลย เป็นวิธีหลักที่สุดแล้ว

ข้อยมักซื้อของออนไลน์หลายอย่างแฮง แล้วแฮงมักจ่ายเงินแบบ เนี่ยตัดผ่านบัญชีเลย เป็นวิธีที่สบายที่สุดแล้ว เก็บปลายทางยุ่งยากเกิน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

ข้อยสิบ่ยุ่งกับเงินนั้นเลย แล้วข้อยสิติดต่อธนาคารไป บอกว่ามีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชี

ข้อยว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามันเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่สุดแหละ ไปไสแบบสแกนจ่ายได้เลย บ่ต้องมานั่งถือเงินสดนับเงินสด

เฮาต้องเบิ่งให้ดี เพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันหลาย เฮาต้องตรวจให้ละเอียดรอบครอบ หาศึกษาในเน็ตเบิ่ง

กะต้องความปลอดภัยอยู่แล้ว ความตอด ปลอดภัยต้องมาก่อนความสะดวกสบายไง แต่ว่าถ้ามาพร้อมกันควบคู่กันทั้งสองอย่างอะ ดีที่สุดแล้ว

ข้อยเคยยืนยันโตตน ในการแบบสมัครอิหยังโตตาม ในเน็ตมันต้องสมัครผ่านตู้ ATM

ข้อยว่าบ่ค่อยมีประโยชน์หยังเลย แล้วแบบอยู่ดีดีสิ้นปีมาเก็บสองร้อย ซึ่งเฮาเฮาบ่ค่อยได้เฮาบัญชีนั้น ถ้าสมมุติเฮาเปิดมาแล้วจั่งซี้ มันเฮาเลยบ่ค่อยคุ้ม

บ่สะอาดแหล้ว เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันบ่คือแต่ก่อนแล้ว จักว่าอิหยังแหน่ เป็นมลพิษเบิดแล้ว

ทุกคนมองว่ามันบ่ได้เป็นเรื่องสำคัญอิหยัง เพราะว่าซุมื้อนี้ เขาเจ้ากะยังแบบ ตัดไม้ทำลายป่า เฮ็ดฟืน เอาฟืนเข้าเตาอยู่เลย

ข้อยอยากมีสัตว์เลี้ยง เพราะว่าข้อยเป็นคนแบบขี้เหงาไง ข้อยกะอยากมีหมู่เว้านำ หมู่ไว้เล่นนำ

สิเหลืออิหยัง เดี๋ยวนี้ในป่าบ่เหลืออิหยังแล้ว จักคนไล่ล่าฆ่าสัตว์ เอามาเฮ็ดแนวกินเหมิดแล้ว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

ข้อยว่ามันกะดีอยู่ ถ้าแบบว่ากะบ่มีแนวกิน กะกะยังมีแบบ สัตว์ให้กะกิน แต่ถ้าแบบ เป็นดี แนวดีเลยอะ กะบ่ต้องล่าสัตว์สิดีกว่า รักโลกดีกว่า

อาจจะบ่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่การใซ้งานสัตว์ใซ้เป็นการทรมานสัตว์ไปในใซ้ สมัยนี้เขาบ่เฮ็ดกันแล้ว

ข้อยว่ายุงเป็นสัตว์ที่บ่มีประโยชน์ที่สุดในโลกแล้ว จักเกิดมาหยัง เกิดมากินเลือดเบียดเบียนกินเลือดมนุษย์ผู้อื่น

ข้อยบ่มักแมลงสาบที่สุดเลย คิดว่าเจ้าของฟรุ้งฟริ้งมั้ง บินอยู่นั่น บ่ได้เกิดประโยชน์หยัง ไต่นั่นไต่นี่

ข้อยมักหมา หมามันเป็นสัตว์ที่ฮักเจ้าของฮัก แล้วฮักไปใดฮักไปนำ เป็นสัตว์ที่แสนรู้แล้วฮักเฝ้าบ้านได้นำ

ข้อยกะกะถุงผ้าแทน ลดการกะถุงพลาสติก แล้วข้อยกะเก็บขวดน้ำมา reuse กะใหม่กระดาษ reuse กะใหม่จั่งซี้ล่ะ

มันกะสิเฮ็ดให้สภาพจิตใจข้อยดีนำ สิเฮ็ดให้การทำงานดีขึ้น ชีวิตข้อยบ่ได้แบบทุกข์ร้อนใจ

จังหวัดข้อยบ่ค่อยมีดอก เพราะว่าภูเขามันหลาย ต้นไม้กะหลาย อากาศดี

ข้อยว่ามันบ่ยากเลย เฮาเฮาแค่หันมาเฮากระเป๋าผ้าแทน ถุงผ้าเนี่ยพายไปไสเฮาได้ ใส่ของหลายนำ

ก็อยากให้มันน่าอยู่ เต็มไปด้วยต้นไม้ อากาศดี บ่ต้องมีมลพิษทางอากาศหลายหลายเลย

ข้อยอยากปกป้องพวกเต่าทะเล ที่มันต้องมาตายเพราะติดแบบพลาสติกที่คนถิ้มลงไป มันเป็นการกระทำของมนุษย์ที่แย่ที่สุด

ข้อยมักบุญข้าวสากที่สุดเลย มันเฮ็ดให้ข้อยคิดฮอดปู่ย่าตายายข้อยที่เขาเจ้าเสียไปแล้ว

เฮาควรรักษาไว้ดีที่สุดแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเฮาจางหายไปแล้ว ยิ่งคนรุ่นใหม่เฮาควรเรียนรู้ไว้คือกัน

ข้อยกะบ่ค่อยเห็นเขาสนใจเท่าใดดอก ส่วนมาก เดี๋ยวนี้กะกะพวก AI เทคโนโลยีครอบงำกะแล้ว

บุญบั้งไฟเลย เป็นประเพณีที่โด่งดังที่สุดแล้ว ทุกคนรู้จักไปเบิดบ่ว่าภาคใด

กะบ่แตกต่างจากภาคอื่นเลย กะมีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เล่นสงกรานต์แบบคือกันเลย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

ข้อยบ่เฮ็ดหยัง แต่น้อยน้อยข้อยกะมักไปเล่นน้ำอยู่นั่นล่ะ แต่เดี๋ยวนี้ข้อยใหญ่แล้ว ข้อยกะเลยรู้สึกว่าการเล่นน้ำ เทิงกะแดดเทิงเมื่อย ข้อยเลยอยู่ซื่อซื่อ

กะคืองานถวายผ้าไตรไง แล้วกะมีต้นเงินแห่ต้นเงินนี่ม่วนคัก

ข้อยกินกับปิ้งซิ้นเลย อีแม่เฮ็ดให้กินยามมื้อซิ้นกับข้าวเหนียว บ่ซั้นซิ้นข้าว ข้าวซิ้นเกลือ แซ่บซิ้น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

กะยังมักอยู่ เพราะว่าเป็นการกะงานมือที่ถนัดที่สุดแล้ว แล้วกะแซ่บกะ โดยเฉพาะยามกะโซ้ยตำบักหุ่งนะ

สร้างด้วยไม้ตะล่างแล้วทางเทิงเป็นปูน นี่แหละแถวแถวบ้านข้อยเป็นแบบนี้ไปเบิดเลย เรียงเรียงกัน

เฮามักอยู่กันตามธรรมชาติเลย อยู่กันมีเถียงนา เลี้ยงเฮา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด แล้วเฮาเฮ็ดนาไปนำ

ข้อยเซื่อเรื่องพญานาคเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ข้อยเคยเห็นนำ อยู่แม่น้ำโขง

เซื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนมากเป็นสายมู เดี๋ยวเซื่อไหว้ผี เดี๋ยวเซื่อนับถือเจ้า เจ้าแม่ปู่ย่าตายายหยัง เซื่อคือนับถือเบิดเลย

ผีปอบคือผีที่เป็นตาย้านเลย เพราะว่าเฮาเฮาปลูกฝังมาแต่น้อยน้อยว่า ผีนี่กินตับกินไตเด้อ ระวังไว้

ข้อยมักแคน เพราะว่า ผู้เฒ่าแถวบ้านมักเป่าให้ฟังแต่น้อยน้อย แล้วมันกะติดหูมาจนใหญ่เลย

กะรู้สึกม่วนละเนาะ ดนตรีมันแบบสนุกกะเดะน่ะ ได้ยินแบบแล้วมันอยากเต้น ลุกขึ้นเต้นฟ้อนใส่น่ะแหม

รู้สึกม่วน รู้สึกแบบ คลอไปตามเสียงเพลง ได้ฟังแล้วมันแบบรู้สึกเร้าใจดี

ข้อยบ่มักไปงานบุญเท่าใดดอก แฮ่งงานแบบบุญงานศพจั่งซี้ ข้อยเบื่อแฮง ผู้เฒ่ามักไปห่อของหนิ กลับบ้าน จนเจ้าของว่าสิเจ๊ง เจ้าของงานน่ะ

ข้อยบ่มักไปเลยโรงเรียนน่ะ กว่าข้อยสิตื่นเซ้าได้ ข้อยตื่นเซ้าเซ้า ข้อยเซ้าแม่ด่าประจำเลย

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ข้อยมักที่สุดเลย ข้อยเข้าร่วมกิจกรรมภาษาไทยทุกอันเลย เทิงคัดลายมือ เรียงความ แต่งกลอน คำคล้องจอง ข้อยมีมาเบิด

ส่วนใหญ่เขาเจ้ากะเฮ็ดนา ปลูกผัก เลี้ยงควาย เลี้ยงงัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่กัน เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เข้าถึงง่ายที่สุดแล้ว แถวบ้านนะ

ข้อยมักเล่นโดดยางเด้อ แล้วกะไถนา แล้วกะเอบีซี จันทร์อังคารพุธ ม่วนขนาด

สามารถเฮ็ดให้ชีวิตคนเฮาดีขึ้นได้อีหลี เพราะว่าบางคนบ่เฮาหนังสือเฮาคือแบบไปบ่รอดเลย ทุกคนเฮาต้องรู้หนังสือบ้างล่ะ ถึงจะอยู่ได้

ข้อยว่ามันกะยากอยู่ ถ้ากะบ่เปิดใจรับมันนะ แต่สำหรับข้อยแล้วข้อยกะเปิดใจกะมันเสมอ

มันกะง่ายอยู่ถ้ากะเกิดอยากรู้หยัง กะกะเรียนรู้เอง หาได้ตามเน็ต ตามหยัง

เน้นแฮง พ่อกับแม่ข้อยอยากให้รับราชการอย่างเดียวเลย ปลูกฝังข้อยมาแต่น้อยน้อยต้องเป็นครูจั่งซั้นจั่งซี้เด้อ

ข้อยอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่ม ข้อยอยากมีสกิลแบบการเว้าภาษาอังกฤษที่เก่งกว่านี้ เพราะว่าในอนาคตมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย

ต่างกันแฮง เด็กน้อยสมัยนี้เรียนหนังสือเขาต้องเข้าถึงสมาร์ตโฟนมากกว่าที่จะต้องมาจับหนังสือ เดี๋ยวนี้เปิดหนังสือในโทรศัพท์แฮงมีแล้ว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

ดีกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าเฮาปฏิบัติจริงอะ มันเฮาเฮ็ดให้เฮาแบบ รู้เรื่องกว่าที่เฮาต้องมานั่งให้ครูสอนซื่อซื่อแบบ สอนเฮาบ่เข้าใจดอก

ข้อยอยากเป็นพยาบาลแฮงแต่น้อยน้อย มันเป็นความฝันของข้อยเลย อยากใส่แฮงพยาบาลงามงาม แต่ใหญ่ขึ้นมาข้อยแฮงสอบบ่ติดซะ

ข้อยอยากรับราชการ เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในตอนนี้แหละ มีกองทุนสำรอง มีสวัสดิการดีแฮง แบบแฮงน่าสิอยู่ได้ดีกว่าอาชีพเอกชน

เฮ็ดนาเลย ไผไผกะเฮ็ดนาเก่งซุคนเลย แฮ่งดำนาเกี่ยวข้าวหนิ เขาเจ้าเฮ็ดกันเป็นขบวนการเลย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

เด็กน้อยกะหลายกว่าโรงเรียนนำบ้านไง แล้วกะการศึกษากะดีกว่ากัน ครูเขากะหลายกว่านำ

ข้อยมักอยู่ เพราะว่ามันเป็นงานที่ข้อยเฮ็ดได้ แล้วกะ ข้อยกะเฮ็ดมาโดนแล้ว เป็นงานที่ข้อยเรียนมานำ กะเลยมัก

การเปิดใจกับสิ่งใหม่ใหม่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลย เพราะว่าทุกชีวิตน่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว เฮาบ่สามารถยึดติดเดิมเดิมได้ดอก ก็ต้องยอมรับสิ่งใหม่เข้ามา

ภาษาอังกฤษเลย ทุกคนต้องเรียนรู้เป็นภาษาแรกเลย สำคัญกว่าภาษาไทยอีก เพราะว่าทั่วโลกเขากะกะกัน